Ɛɛ, lapɛrihe n boi yima yima se'em de la, tu tari lapɛriŋa ti hu san dugɛ mui la zɛmɔlega tu hu wan nyaŋɛ dikɛ iŋɛ. Tu tari lapɛriga ti hu san kiim gele aayi fu wan nyaŋɛ dikɛ iŋɛ bini. Tu tari lapɛriga ti fu san yeti fu dikɛ ko'om koo fu iŋɛ la kutuulega ti fu bo nɛra aayi fu nyaŋɛ dikɛ sagele bini. Tu tari lapɛriga ti fu san dugɛ mui n la zɛɛrɔ gee boti fu dikɛ iŋɛ bini fu wan nyaŋɛ dikɛ iŋɛ. Tu kelum tara lapɛriŋa ti san de la fu nyɛ la tiisi wula dia aayi fu wan dikɛ pagelɛ bin ti la iŋɛ suŋa ti fu dikɛ di. Tu kelum tara lapɛriga mɛ ti san de la fu boti fu dikɛ la sɛla ze'ele aayi fu wan nyaŋɛ dikɛ sagelɛ bin ti la iŋɛ suŋa bo hu.